لو كان علي الاختيار، أعتقد أني بأختار أن أكون موسيقارًا عظيمًا. الموسيقى لها قدرة فريدة على التواصل مع الناس من مختلف الثقافات والخلفيات، وتقدر تثير مشاعر عميقة وتخلق روابط قوية بين الأفراد. والموسيقى طريقة للتعبير عن الأفكار والمشاعر بطريقة مستحيل للكلمات أو الصور أن تعبر عنها بنفس القوة.